In yititlak okinchihuili no konehuan huan no tlahuikal onikinchihuili seki kilitl nika de verdulaga nika longaniza nika chili de chichilzhin nika jitomatl nik chili huastli amo kienma kinpakti pero ine kiema nikilehui pues onikchi nikan nochi in tlakual tikua nika lashkal noshtin tikua izi tikua tlajka tlakua tiokatl siempre kuika in tlatlakualzhin huan kuika ni tlashkal ijkon titlakua ijnikan después ojkonijke onikinchihuili agua de limon nikan limon onizpacskal nika atk nika zhopelik.